ri am <hesitation> kb'an re ri kkem ri kkem am kchuknik chke rec kchmij nab'ey ruk'rya'l kchi' uhe lo <hesitation> ruk'rya'l kchi' kb'inik kbám k'chi'ri chiim rech ri kkem kchuknik chke rech ri ke kchop ri us ki kchop ri <hesitation> che jab'taq laj nuch' laj chkop ki' xik'nik, ki'kanjken k'chi'chij ri kkem i kchuknik k'ri chi'chke rech are'kwoy ri ktij are ril ri'ri chiim <hesitation> rkem am kb'anla' k'o kb'an ptaq q'oos kóneri taq jaay wa'chi'ki'k'oob'wi' tla'kb'an ri kchim wi.